अगर एक बार एआई मानव बुद्धि ते आगे निकल गई। तो यह मानव की मस्तिष्क सीमा से बिबश नहीं रही है क्योंकि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई संभावित रूप से भूतपूर्व दर्गी तकनीक विकसित कर सकत है। जइमा बीमारी का इलाज अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण और बहुत सारी मशीनों में मानव चेतना को अपलोड करने भी शामिल ही सकत है।